Sakafo tsotra faran̈y tiako: lasopy, man̈ano lasopy efa- paty efa vita amy sase àby in̈y e direkity efa atao an̈aty ran̈o mandevy avy eo aharoa- ampadevezin̈ao miaraka amin̈any ao atody, de avy eo koa mofo miaraka amy lasôsy ren̈y bôka malaza amin̈ay aty.